Tanah, tauonima, tauniva na paia, taunima buak, taunima kukana, taunima tanah, paia savun. Paia savun me apaia, paia savun me abuak, paia savun me kukana, paia savun me atanah, paia savun mana tana, buah savun, buah savun mana paia, buah savun mane buak, buah savun mane kukana, buah savun mane tanah, buah savun mane taunivan, buah savon. Kuka savon me apaia, kuka savon me buak, kukan savon mane kukana, kuka savon mane tana, kuka savon mane tainiva.